أهلا آية، كيراكي؟ ان شاء الله تكوني بخير و عساك بخير و أهلك قاع لاباس. كيراها خالتي؟ كيراهم خواتاتك قاع؟ <hesitation> سمعت بلي تزوجتي، سمحيلي ماكان ما كنتش قادرة <hesitation> نـ نحضر، ما سـ ما سمعتش بكري. بغيت غي نـ نعيطلك باش نقولك كلشي مبروك. ربي يهنيك ان شاء الله، دنيا و آخرة. ربي يجعلها عليك عتبة مربوحة. ان شاء الله <hesitation> تعيشي انت و ياه دايما <hesitation> في في الهنا. <hesitation> ربي يكمل لك و كلشي مبروك مجددا.